Mitmõq putukaq saavaq vii pääl ringi liikuq. <hesitation> Nä saavaq tuud tetäq, kuna nä ommaq häste kergeq ja näil ommaq sääntseq lagjaq jalaq, miä ei vaoki säält vii pindpinevusõst läbi. Ja nä püsüseq vii pääl.